Aravate pa manung vinan taem lar ake kati, anuk la bute apange ia kati bilur. Ataem anatlik artovo atuma ma nat na artovo, ai avan malet pa utuma ka ai namur mitua avan nangadi vuaka ralalar, ralalar avan pa utum raluana ai namur arap atuma raluana avan malet pa tar utuma maltecha rakbong na klas mila piti ma mechanic. Ai mituma, aning a kilala ai avan pa mituma avan malet kuti talina nikiar an atie a woksap atie ai mila wok wok na kar kamba atinge. Ai namur pa ning akilala ai namur avan pa tinge avan pa kuti a nanalar taem a van pa kuti ananalar. Taem a van pa kuti ananalar, a tole aninga kar mitua kambanga awokwok ono adraep ono a loloi atua kambanga ane meri uve pa ura kilala tue. Ataem a loloi pa ura kilala tue alar, tara manaung, ai avan kuti malar. Avan kuti atare la loia <hesitation> tar vua mena wok ma lotu ai amaramaravut kamba lang la tovotovo nundala a barbar mana. ai rap atinge, la lo malet ia tar artovo tar a <hesitation> ama mair ot atume menagir ia ma buktambu nena kalou tara lunlun atinge papa kamba na kilala tuk kondi ai namur atare na lotu la pilak malet ia tar a balaure a vuvung mani nina pia na pal anina lar kati tuk kondi <hesitation> a balaure tuk kondi amur pa iong na kaka na mup, langala nga paia avan vua ka mena utua, pirat are na bolok a pirat are na utun lik pael olivan vua a van turae vua mena utun a pirat are na utun aing okakao aing o balsa. Amak kondi arerei io ka kamanga, ap arei nangadi mep amara maravut anina ngir mara maravut nina na nundala tena valaun ingir volo, ilake ap arei langadi tuk kondi alun kondi kirta mangana bilak i poro pote anung nilaun vunang ialilivan maravut pa tultul apa tena rarate nina ngir mena umbap na lotu ap dala rei nangadi mep kiraot kiraot, kiraot manaung ap arei nangadi mep angir na dala tole dek dek vikei ap dala tur okot kium ono re pote aliong al pupukue, aliong al arkia, ma nilaun nundalai kati ma mundala na tuktuk dala rei langandi mep angir kir ia be dala angir kiria be dala angir kir ia ngo kaun dala angir kir <hesitation> ia van kaun dala vunang aur kiti kiti ilo tar. Tardala. dala tolan, ap dala pipit manudala nilaun, manundala kine kati apiu, dala re potei nandi mep. a kalou a nundala angir, i tale ia tul tar a puvan taur dala nana dala pilai pilai manuna wok lilivan ma. lilivan kati. Mena larlar dala. dala rei nandi avok di tul tari, dala tole vikei vunang a vok ka ininge, da tur manina ono ma nunda nilaun kati apiu, da re potei nandi mep angir, kir ia ngo kaun da ia, tul tar a kona, akona nilaun tar dala mep na dala ke kati manundala kine. Dala rei nangandi mep, taem dala. dala nungi tar tamangit ma iana, kalou ininge take ia tul tar a mangit ininge dala, dala, kir dala tole vikei, kir dala ongor ono. kir dala va papalumi. kirdala voki. ma nundala kine kati. Kati mena paka pakana. dalar arei nandi mep a kalou ia. ia takure dala kalou ia takun dala, vunang da keke vakuku lilivan ma anuna kine ap kir da pipit na paka pakana kondika. Ai kondi <noise> ararate i ravate da nangadi mep. ataem da ke kondi ma nilaun, <hesitation> a kine <noise> narit. da re potei nandi mep navoro na urkiti kiti. i. i <noise> ivovot ka naronge ing taria vot apang tar ia vapurum pa da kaun akine ing da keke ono. Koina dala ongor, koina dala. dala. dala ke ongongor ta ra ngir ot ia, iava. dek ia va ia tul tar a pakana ininge ing dala kakaina tauri tar dala, dala tole vikei manundala kine. A kalou i bobo ka, a kalou kiri kut, a kalou kira lengleng, a kalou kir. kira amangana me maive, taem dala tar nungi tar ta mangit itar vavinarei. Taem da nung mali tar mangit, ia tul tari taur dala, mur a at apakana ininge da tur kilangi atia lilivan ma a vinan kiti dala, dala vanan ono. Ai tara ra vate kapa dala maning a pakana nandi mep, avinan kiti dala vanan ono. a avinan kiti ikaina ngir. Ikana ngir kiri tale up ia tar da, da davole pauk na, na tarae napakana kondi ing i tur lilivan, da ongor, da araring, da tul tar da tara ngir. Tar da vole na paka pakana kondika ingi tur tar upia, dare i nandi mep ma vinan kati da rei nandi mep ma ngir ka da tole vake ar valaun ono. Iongeng arate dekdek ma pakana kiti tar u up ia, da ke ap da mombo taur manunda kine kati ma rakaraka na gunagunan. Pakana ka kondi ivovot kakaian. Dala kakaian ono na kir dala, kir dala. Kevovon ap dala, dala nuknuk mep dala, manudala nimur ma kalou, tara kalou ia vakapa up ia, manunda vinan kati marakaraka nalar. Dala rei nangandi mep akona angir, ing ike aria lamangit, ininge ia tul tar a nindon. Ia tul tara a urakitikiti ing da kakaina taur manunda kine ap manunda vinan kati ma rakaraka nalar. Mungo tar da vung tupere nunda nakana karasin kati ma rakaraka nalar, da rei nandi mep agugu da da repotei nandi mep anilaun ing a kalou ia tul tari taur dala. dala rei nandi mep iat tar taning ia turbati, tar taning ia pakat bati kaun da, ivunang da io ma rem anina ngir. Ap da re potei nandi mep angir keke ka, ing ia valun uop manunda vinan kati ma nundala vinan kiti. Vunang narit ataem ipupukue nundala na vinan kondi. A taem i pupukue da ambar ravi tar mei? Anundala ngir ka, ing di nilia tia ma bolo o gap ia lir, ialir mur a bolo, ika ongap ka ininge.